في وحد النهار وحد أميره لقات خريطه غامضه داخل كتاب قديم في قصرها، الخريطه كانت شبه الجزيرا بعيدا فيها برشا كنوز مخبيا، ديسيدات الأميره باش تروح تكتشف الجزيرا، فجمعت فريق من أكبر المحاربين و المستشارين و ركبو السفينه فر رحله طويلا في البحر، أما بعد ما فاتو أيام بدات تظهر علامات غريبه على الخريطه و كأنها تتغير و تغير الأماكن.